'Ae he mea i hiki ke ho'oko ai, i na noho 'oe a e a'o ai he aha ia mea ka global unity, i ko'u mana'o he mea e ho'ohau'oli ai i kou ola a me ia'oe iho pu, he mea e kupa'a ai no ka mea keia mau la he ko'iko'i keia global unity ina kanaka like'ole.